<hesitation> Karaza fanaky maromaro koa <hesitation> seza, latabatry, ndre seza bory regny avao koa agnatiny, gne salon, gn'etazara, gny bu- buffet, bahut <hesitation> vaisseliere.